نكون أكثر ذكاء ماشي أكثر شهرة لأن الذكاء ممكن نقدر نحقق به بزاف د الحاجات مهمة منها الشهرة، ألور الذكاء أهم من الشهرة.